Alura la flur pi bela al e ël turnasul përché al e gros, al e giaun e a m'pias a mi a m'pias propi ël giaun cume culur e l'ai vist ënt i camp, an ie tantu ën pianüra ënt i camp e gl'agricultur a lu cultivu la smensa për fe l'öli